لو انا صحفية ومعاية شخصية مشهورة اكيد في أسئلة كاتيرة ممكن نستعين بيهي ونطرحها في الحوار الصحفي اللي انا هنديرو معاها. منها مثلا ازاي هتتعاملي مع ضغوط الحياة والمواعيد، <hesitation> مثلا ازاي تتاكد ان الشغل بتاعك دقيق وواقعي وايه هي اهتماماتك في الحياة، ايه هي هواياتك كلمني اكتر عن نفسك، ازاي تستعد للسفر، ايه اكتر حاجة مثلا بتحبها في نفسك، وازاي تبجي انسان مرتب. كل الاسئلة اللي ممكن نسالهالو خاصة بحياته مثلا الشخصية لان المتابعين هيكونوا مهتمين اكتر ابحياتو الشخصية لان هي داي فرصتهم انهم يتعرفوا عليه اكتر.